'Ngo si 'hiaj 'ngo nej chuku ro'min 'ngo 'ngo sikúj 'ngo sikúj hiaj anaj 'ngo sínj chuj, a'min sij naniko' ninj chuj kaanj nahui chuj hiaj niko' ne hiaj ta hiku raa chuj, nikaj sij 'ngo rusi a'min sij ni unun chuj si kaniki ba nej chuj, ro'min sikúj sisi bij ran' chuj tá 'ngo niko ne tá íku cha chuj, sisi chuku ba ne' chiraj naxunj nahui nin' ruhua maan naniko' ninj xuj a taj sij naniko' ninj nanikaj xuj tukuanikaj ún sij xuj, nga ne nga íku nga si rutsi sij ni unun nej xuj, ro'min 'ngo urrúj a'min' ni unun xuj, hiaj ata xuj chun ni tín kanikin' si karunj chirá re' ato' tín nikin xuj, si kunanj xuj ato' ni unun xuj kaniki ba xuj, ro'min 'ngo chuhue tukwin re' tukuá re' a to' riñan xuj 'ngo nej che kun' unun xuj tín ngaj xuj, ba taaj chuhue nitaj si tu taj si untaj si 'hiaj 'ngo ngwii chana hiaj ba ni'ninj riñan tukua nej, hiaj uta nej 'ngo rasun chá bé tan tín ngaj xuj tukwin chuj, bé ta 'hiaj 'ngo chuhue 'ngo chilu itaj si tu 'ngo chilu sa' 'ngo chilu, ba sika' ruhua cha ni bé ta 'hiaj xuj nej taj si untaj tá 'ngo uta' nej 'ngo tasu nnee ta, si untaj uta' nej sikoo si nihia nej 'ngo uta' chá nej si chá xuj si. Chuku chuku unun xuj ba taaj chilu ni taj si unta huin kamin' sani bé ke ta' hiaj xuj nitaj si ninj xiñan' xuj, ta huin 'hiaj nej chuku ta ro'min 'ngo nej chachij 'ngo stane 'ngo ne' che' tin hiakuj ni unanj xuj, huaj katu xuj riki nna ni ko' too' 'ngo hiej ni o' chuj, si ki'hiaj xuj taj si sé si'hiaj xuj sé si cha chuj huin to', ni unun xuj nasí' 'ngo chinga 'ngo nika natuj chuhua si-chinga xuj, bé ta huin 'hiaj nej chuku lí ta chuku 'ninj chingá bé ta 'hiaj nej chuku ni'in tanga'.